ווי אזוי צו מאכן די גוטע מינע בארביקיו איז, ס'איז נישט א גרויסע חילוק, <hesitation> ווי לאנג מ'לייגט- מ'- מ'נעמט גוטע ספייסעס מ'ווייקט איין די פלייש אין עס, און מ'לאזט עס קאכן אויף די גרילל איז עס גוט.